azafady e nandoto, vaky lasety izy izy nitagnina igny votsotro, nisy raha navariagna hely vadogna igny votsotro raha iy latsaka vaky, tegna mialatsigny aminao fô tegna le vaky e, azafady indrindra